Niasa mafy any anao zegny tato ho ato eh, angany niova ndraika nga ma zany patron andreo teo sa hoe nisy pression azondreo? Akaiza ma rô de miala akito mandraigna iny eh andro aligna koa vo hita, io de sy mifidy na alasinainy na talata jusqu' à weekend de mbola miasa fô, anga zalahy eh, sisy fipetrahigna si ah.